Gne visiky da biby tena miray hina izy io, mifagnorobo sady magnano <hesitation> asa tagna maro, endreo efa magnane sefondreo mitarika andreo, da igny sefondreo mitarika andreo igny anzay no mandeha aloha, da igny zay lala ombany igny zany lasahany ranivy da igny evao gn'arahane namany, iny ranivy iny gn'arahine namany da, avy ame tany omba indreo.